Matrio yakutosha itakiwe ngile nginuute nngoto na kwaya. ngime memeoga nngoto cho ngina imani lasma upate mtrio ye kutosha kchio ksima.